Waaw <noise> li miy jariñ barina paska nit, jamano biñ tollu nii ñi il faut ñu dem, il faut ñu lijjanti, te li ñuy lijjanti il faut ñu indi ko. Oto la muy liggéey barina lépp njariñ la; mooy yóbbu nit ñi buñ feebare, mooye, mooy yóbbu <hesitation> nit ñi buñ amee bàneex, mooy yóbbu nit ñi buñ amee naqar. Samely boo njëndee fii tay bagaas, doo ko mën a enu, moo la koy yóbbul. Boo demee ci tool yi liggéey foofu doo ko man a yóbbu ak boppu, il faut que nga wut sareet mu yóbbul la ko. Loolu dafa bokku ci dundu doom-aadama, te lu baax la aussi lu rafet la.